Tsy izany mantsy fa nisy lehilahy niaraka tamiko izay, efa elaela ihany izahay no niaraka fa <hesitation> nieritreritra hiroso amin'ny lalindalina kokoa izahay. Nefa izy moa somary madiditra izay ihany dia nahabevohoka zanak'olona tany izy! Dia vaky ny saiko hoe ahoana hotohizana ihany ve ny anay sa avelao izy hiaina ny fiainany manokana any dia hanorina zavatra vaovao hiverina hikaroka olona iarahana vaovao indray ve?